في ليلة من ليالي كان <noise> الموسيقي جاي باش يرقد في <noise> الليل ياخي يسمع في الموسقى، يسمع في لحن جاي من بعيد من وسط الغابة لحن عمرو ما سمعو حاجة <hesitation> غامضة عمرو ما <hesitation> شافها في حتى بلاصة، بدا يتبع فك اللحن هذكا ويمشي وراه بشوية بشوية.